Nyadei am saam shepyok gin api sabulu. Gilong sheko sabulu. Min bogghom ma sheko ki rayam kaya, ko ki panak. Ki ryam kaya ko ki panakgh mapi amfani nza, mapi gaana mizawu. Ta ɓakai yom a laulauwu, mi mapti ki gwa laghai ko ma yiko sabulu. Irii ki zamani gook ngwa, ki turawamigwa, min kam mipi damu laghai miin. Ta ɓakaiyom ma rwag be zirak, ko bei bow, ko be dyes mi iwaba pi kyaam, maa iwabe pi kyaamu ta sai mi ryamki na min. Ma ramkiye minu, mi wup iri kumpaga guna a twa yilangha pinawu, sai mi paan wukaiyohinamin. Ainihi təmongha kuma. Ma yok mi ryamki na min, mipi panaghamin, mi paan <hesitation> kwano namin. Gyekiphi pangna maa yisa ko, hin bei e mui, hin bei e mui, sa'i pang yisa ko, hin bei e mui, sa'i pang kai gwimewu, tatok, toh pyok sabulu gwama alak, pangha, mapi ni gyak shape shape, alaak pang nya milak pi ampani miza a lokashi pang, ma rwak nbei muiyohin kei divimungha, mi lwap hana pay sabulu, iri sabulu solo, milak pi ampani min sa'i pang. Ma sheko toh, ainihi sabulu nbei mui. loh maa ryam dahe maa lwap da sosai, mi iwabe mi iwabe, mi iwabe sosaiyu. toh maa paan wukyai min. Ko gwa iri shinung shok maa baan keiye minu mi yokgha mi muluman da shok kaap pang ti sabulu ngyapang. Sai ghi kuk kin khimong bapi kei pis kyare neat. Ti ryam kaya garamin. Kap sabulu maa pantananyin, sabulu dei pangwa an sheka ginu, mi laak yihung ku sabulu ma sheko ki ryam kaya koki pi panak. Ki ryam kaya gwawu tamaa yokha mi bwak nbei muwama mai kyau mang bei e zrak, maa yisko zrak, da ɓakai yom iwaba pi kyam, ma iwabe pi kyaam mi iwabe pi kyamu a ami kumpa. Habi fukfuk ghe kabu, ma wop mi dangha min mi ryam kina min a api kyam, mi iwaba mi iwaba, mi iwaba ma iwabe pinmawu ga kwa ki deiyi swal yilangha. Ko ghi lak kwaghe datti a'a shokna, toh sa'i pang ma yisha hinbi sabu ghom min bogghom kenan hinbi sbaulu ghom min bogghom kenang ko kuma daghi rwak bei mui, ko keibi laak gwimunghawu, iri ngwu ma yisin maa yi e sabulu solowu, sa'i pang milak yisung ku solo. Maa rwak bei mui, maa rwak bei muiyewu, ɓakaiyom da wudu maa iwapnan maa iwab bei mui pangye gwaagkwu rh mi wup kumpa ga pangha nan pungnungha, mi wupbe punungha sai mi bag yeguna ashikei panghu mi sada nda mi saada da, koni keiyang gwaas, koni kayang wan iri kawai mi saada da shok, mi muluma da shok, mi muluma da shok, a deyewu ga kuk to pang diye ga kilpang nonghe nan be kap a shok'ghat, ti deye take mang ghe damuwa a shoghart. Ammang sabulu ngwa nghawu, nimha pang hirima pen gwak, maa yok mi nim mi dangmina a kwal mi ryamki na min mi pi panankgha min. Toh wukyai pang misali, pang mabi lak mi iyala, ga kwa ghe punnung kin sabulu pang a dei miyok gha mai kyau, mi iwaba, mi paan hina min. Tangha neyewu mi ryaam kina min. Toh mi yok ngyak, pang dyegal a dyeyewu, toh ɓakayom pang sa'i pang a dyeye, koni pang kigwa wana ha nyewu. Toh maa iwab mui pang ko mang bei zrak pang mi iwaba, mi iwaba, mi iwaba, maa dime lobu, sai mi yok tangha pangha mi baa damin. Dung timung sabulu, ba lalle lalle ko nimpanak ko kuma gin ryaam ki min laghai. Dong ko ni kaya gohin ni toh maa iwabha min, maa iwabe kabu da mi ɓaada min, maa maade wu a pi iyong ko ɓongnonghei ndauni ko bongnongyei nyimas ni ɓanghe laghai.